Mikroto‘lqinli pech ham kundalik hayotimizda tez-tez ishlatiladi va ovqatlarni qisqa vaqt ichida isitishga yordam beradi. Muzlatilgan ovqatni pechga joylashtirib, kerakli vaqt va quvvatni belgilaysiz va isishini kutasiz!